Ipuereta ko esa, tumpa yandembou yayoborivaera jare yambori vaera iru vae reta ,oime yave mbae oata oi supe ipuereta yande yaupiti supe jaeramoko ikavi yandepiakavi oyoupe